<hesitation> sun stait tantu furtünà 'na volta che suma andait ën gita ën Trentin e praticament l'uma fait ün brüt viöl e ai rischià dë tumbé vaire volte e s'a i eru pa mei cumpagn ch'a më tenìu sarìu rutulà giü fin a suta d'la stra e ënvece son al e pa capità përché lur al an giütame